Ley fas- ley fast animal la in ley bush you see squirrel ley thing la make it squirrel smart because a can want do thing quick quick quick quick to move from the you see ley cat ley thing la make it ley cat can do thing fast because cat na want waste time before someone pass in front nor a so a can want do it quick quick quick quick and move from the and you see ley rabbit ley thing la can make it ley rabbit can want do thing quick a fast because rabbit na want waste time on thing rabbit can want do it so a can leave and a can want take a can want do it a move from the so different person too can take a space ley thing na ley ley slow animal la I know in ley bush you ser tur- <hesitation> turtle, turtle can crow on a belleh before ley go time already late for a so la a can make it turtle slow turtle na fast.